Ukoni sabanu na mringa ukasambia mara ya kwanza ya kaili kwala wete brashi ukasambia njaa so ukaisa brashi ili idua ushafu katika njaa so ukaika mringa safi see basi utakua mkono safi.